ווען ס'קומט צו כפרות ווייס איך אז זיי קענען דערקענען זייער בעל הבית אדער מענטש וואס האדעוועט זיי. אויך ווייס איך אז זיי קענען ווייזן ליבשאפט דורך אריינבייגן זייער קאפ אין די מענטש'ס הענט אדער בכלל דורך לאזן די מענטש זיי אפילו אנרירן.